Aaa la nruye' yojaak' qahoj re' la sa aq' porque la aq' uche sí nra man k'onata ruu' wunaq sino que reh sí tiruch'apaam.